موروکن کوزین اپنے بولڈ فلیورز کے لیے ریچ اسپائسز کے لیے پوری دنیا بھر میں فیمس ہے۔ یہاں کا اسٹیپل ڈش ٹینگی ایک سلو کُکڈ اسٹو جو کلے پاٹ پہ بنتا۔ جس میں میٹ، ویجیٹیبلز اور اسپائسز، سینیمن، جنجر اور سیفرون یوز ہوتے۔ ڈنر میں اکثر سرو ہوتا کوسکوس جو اسٹیمڈ سیمولینا کا گرین رہتا۔ یوزولی لیمب یا چکن کے ساتھ۔ اسٹریٹ فوڈ میں حریرہ سوپ بہت پاپولر ہے، اسپیشلی رمضان کے وقت۔ میٹھا پسند کرنے والوں کے لیے پاستیلا ایک سیوری سویٹ پائی، فل وِد پیجن یا چکن، آلمونڈز اور پاوڈرڈ شوگر، ایک یونیک ڈش ہے۔ اور ڈیزرٹ میں منٹ <hesitation> ٹی اور موروکن وِسکی بھی زیادہ یوز کرا جاتا ہے۔ اور ہر میل کے ساتھ ایک آلموسٹ کمپلْسری رہتا۔ موروکن کوزین، آرومیٹک اسپائسز، سلو کُکڈ ڈشز اور پرفیکٹ بیلنس آف سویٹ اور سیوری فلیورز کا کمبینیشن ہے۔